<hesitation> Ny firenena notsidihana alôha hatreto mbôla tsisy fa Madagascar fôagna <noise> no misy ary, efa nisy koa tagnana maventy notsidihiny anisany zeigny ny ao Majunga <hesitation> eto ant-Antananarivo ,de faritry ma-Tamatave ,de reo zegny le tagnana noteteziko ao agnatin'ilay firenena; fa le firenena notsidihana mbola Madagascar ihany hatreto. <noise>